<noise> ɓiang ɗaak, ɗaak ku vel, par ɗaak ku vel par ku kun, par ɗaak ku ferr, par ɗaak pa'at, par ɗaak ku peme, par ɗaak ku ferr me kun, ɗaak ku. par ɗaak ku ferr me kun, ɓiang ɗaak ani yi liss poomun ani'a monday <hesitation> ɗaak ku. vel ani'a tuesday, par ɗaak ku kun ani'a wednesday, par ɗaak ku ferr ani'a thursday, ɗaak ku pa'at ani'a <hesitation> friday, ɗaak ku shida ani'a saturday, ɗaak ku i mean ku peme ani'a saturday dang ɗaak ku ferr me kun ani’ ladi ɗang tar tar ku kume tar ku kume. Tar ku vel, tar ku kun, tar ku ferr, tar ku pa'at, <noise> tar ku peme, tar ku ferr me kun, tar ku ferr tit, tar ku pa'at me ferr, tar ku kakapa'at, tar ku kakapa'at ba kume, tar ku kakpa'at ba vel. tar ku kume ani'a januar y, <noise> tar ku vel ani'a febuary, tar ku kun ani'a march, tar ferr ani'a april, tar ku <hesitation> pa'at ani'a may. tar ku shida an'a june, tar ku bakwai ani'a july, tar ku takwas ani’ august, tar ku tara ani’ september, tar ku goma ani'a october, tar ku i mean tar kakapa'at ani'a october, tar ku kakapa'at ba kume ani'a november, tar ku kakapa'at ba vel ani'a december.